פי וחד אללילה כאן וחד אלמוסיקאר בארכ פי אלבית דיאלו, תאודא כיסמע וחד אללחן, ע’אמצ, ג’אי מן אלג’יה דיאל אלע’אבה, ו מן בקא ראדי פחאל האכא חרג באש יכתאשעף דאכ אללחן מן ג’אי, בקא ראדי פוסט אלאשג’אר ראדי דקא דקא, ו ילקא וחד אלקיתאר מעַלְקָה, פי אלשג’רה ו האדוק אלאע’צאן דיאל אלשג’ר כיחרכהום אלברד, כתחרכ אלקיתאר, היא